Ipuere ko, ipuere ko yaiko yandeiño mbaetɨ reve kia re yayeko, ipuere vi ko erei ko anita vi ñaneakañɨ mopeti mbae gui, oime ko kia yaneangarekoa jaeko yandeya tumpa, jaeko oyangareko yandere arañavo va rupi jare jae vi yandereruata ara ñavo